ज्प्ल अअ प्रएन्पे नौहय्, मब मुतक्स वकम् न नैतुन्गन् ओब्लप् <hesitation> अअ। सिकन्गव्ने <hesitation> कुस्लिजन्ग् हुकोगन्। एमेइलको बिनिउ नौहय् अअ। मन्से गुब्र ब्रजुनिसन्ग् हुकोजेन्गन् बिनिउ नौहय् अअ। सबन् स्क्जि बिम्बर् बिम्बर्पन। ज्न्ग् बिक् पन्ग्सिनिपहिने ज् ये। ज् त्सबुन्क् ज्न्ग् पन्ग्सिनिपहिने ज् ये। रिकुलर् युस् स् ये। भिक् हय् युस् कलम् न नै मन्जि क् नै ज्गन्। मै बिओबग अइ अन्कम् कम् नै जिनिस खर बतय् अअ। द्इ जन् क्सोम् न नै दुन्गन् पे कम् नै पेन् एब रैन्ग् पेन् क् हय्। अपय् अरवो एतेम् कलम् बगन्। भिक् हय् नेक्स्त् बर् अअ <hesitation> रुइन नै सुन। सो थत्'स् थे प्रोचेस्स्।